Vinaigrety a, misy ny base-n'izy ireny a de tsy maintsy misy ny atao hoe vinaigra, sira, siramamy, menaka. Alefa mialoha ny si- ny vinaigra de afangaro ao ny sira de afangaro ao ny siramamy dia kapohana lay izy zay vao atao am'salady.